Khuri nde makhua kandi karunyasianga muluyaa onyola avana ruanyi eyii vavukulabanga saa rero muthingira thilafaire taa onyola mundu achamane nde mundu nyangaino muthuri yakhava omukhasi waye eshindu esho shikhunyasiyekho luono novulai avandu vakalukhanga mumilukha chari chakhare, khare mundu niyanyolanga mukhana yanonanga mbu mukhana wanyirere mbaka yetse avole ingoo mbu enyorere mukhana ndenyanga khumenya naye avevusi valamureva mukhana wonyorere alulanga yena mpaka ovole mbu mukhana uno arulanga avundu fulani ukhuvera khare vandu vadeshiananga nde khulondokhana nende vuanjira mbu mukhana ariavundu alai ni nomukhana mulai ni khandi eria vavola omusiani ariavundu andai ni yenya mukhasi lakini vulano vandu vavukulabanga saa khuvera vanyolane mutown nivavukulana nivatukha nivetsa ingo namakhuwa matinyu shindu esho siasinya khuvera mumenyere mutown muvukulanire mutown nimutukha nimukalukha ingo mbu mwitsa khumanyana muvevusi aundi muri aveho vano vatsia hupanga nanyu nimutsia hupanga. Mkutanire avana muteshia, avevusi shivamanya mbu mwateshiana taa aundi mwekha nemwana nivatukha vanona uno yakhali mwana wa ngane neuno nemwana wa ngane shivinyala <hesitation> khuteshiana tawe. Eshindu eshio shirereho vutinyu shichira nivuthiria murio olukhya shulwembakhq tawe. Kenya niwenya khuteshia, wakhepanga wenya khuteshia, niwenya khuteshia sovukhangasa nothia khumwanda nonyola mukhana ayukanga nomuvorera mbu ekhuchamire ndenya ukhuteshia taa mpaka khuteshia khuve nende <hesitation> nende injira, injira yakhuenya khuteshia, ni injira yakhuenya khuteshia nohwipanga mbu ndenyanga khukhava mukhasi wokhumenya naye, solantha sa mbu ndakhanyola nembukule tawee. Niwskhamala khwipanga ndenya khunyola mukhasi handi wireve mkhasi wendenyanga khunyola uno, ndenya khuteshia khurira ena nendesheria nairobi nomba ndesheria ingo, ni mkhasi ufwana arie kata nali womusomanga naye mwanyolanireria, omureve vilai ewenyu niyena, nimuli vandu shina <hesitation> avevusi voo valiena valio vafua nomba valio, mumanyane munthira indai mwakhamala khumanyana munthira indai, aundi ewe musiani avevusi voo vali rusaphi naundi mukhana avevusi vee valimutown, eshindu shia kwanza mwakhamala khumanyana. Vorera mukhana shichira alarulao natsia ohulola avevusi ve, mhana alavorera avevusi ve rwanyi eyi endiho nde washiange mpaka vuhusiano vwefu vurihowo nga vunyala ehusuta, avevusi varia vanze humanya mbu omwana wefu nde nihuri ninaye ari ngo ounyorere omundu, vosi valamunona kaviri kataru naye wesi msiani noula engo enyorere washiange nyenyanga ohuteshya ndanyorere washiange, newashiange oyo arulanga avureve, mpango oko kwanze huchenda nimshirihuvukulana ili avevusi vano vamanyane mbu uno arulanga eyi uno arulanga eyi, mumanye mbu wenyanga huteshia uno nevandu shina, shorula sa eyo novukula mbu ndahanyola mukhasi tawe, handi newenya ohumanya ovulayi vwo mundu shimuvukulananga sa enyanga yene ta, lazima mwihale mumanyane ata emiesi kitaru hutsia imberi ni kitambo emiesi kitaru hutsia imberi avevusi venyu valava nde mpangilio ohumanya mbu <hesitation> avomuhana valavola mwana wefu ari nge wenyanga ehutsia erirya, avemusiani valabola omwana wefu ari nge wenyanga ohuteshia yanyola omuhana hurula vureve, omuhana yesi alavola aryo, mipango echo nichianza ohuchenda vandu vano tangu vole huteshania valava vahamanyana, ni lano nivoola muhuteshania… Ovutinyu <hesitation> nomba vwashina shivwalavao tawe valava vamanyane lakini phindu fya khuvukulanasa mbu enyangaino mbochendanga nolola mukhana mlai achendanga nomusukuna n mwanza khulomaloma nomuvorera mbu nyaukhuteshia, nuyesi afuthira okhutekha, oyo shali mukhasi wa vwene taa eliakhaviri niwakhala <hesitation> niwakhamala khuteshia mukhasi <noise> navevusi vo vamanyire mbu uno n mukhasi <noise> omwana wefu yateshiye, nothia khumenya ruanyi eruanyi eyo mulevula vana avandu. Avandu vowivula, ata mukhasi woteshiye kenya yesi yethengekho ingo. Analane nende vevusi vovo, alamenyasa ruanyi eliya mbu yateshivua nende musatha tawe. Mulalindanga inyanga ya <hesitation> ilifu mbu december hii munina thibasi nomba mtoka kwenyu mbu muthia ingo tawe. Thinyanga thindi mukhasi nalali wa thibarua tawe, athiekho ingo nomba a mwesi nimuli avakholi ve milimobmukhana uno <hesitation> saa indi anyala khunyola ilifu yalalengana neyiyo taa, athiekho ingo kata mawiki kaviri amenyekho nende vevusi voo handi khacherere. Shikari mbu <noise> mumenye lukuli mpaka mwivule avandu mpaka vandu varia vakorue ingo eno. Mwana niyetha ingo eno yakorua luluhya yakorua mbu kuka niwina yakorua kukhu niwina. Yakorwa senje newina <hesitation> luya olo luvetsanga oluvi ho esye mbola mbu avana nimteshania mrangirire humanyana <hesitation> muiire muvevusi, avevusi vachende nenyu, avevusi nivatsohukasya rimenya rienyu huriverilayi, enywe mulakasya sa akenyu nge inzu lakini rimenya rienyu rikasivuanga nde avevusi, avevusi nivamanyire nga mutsia ohumenya, apana mbu lwa mwahachamana sa nemwaheteshania mutsuri nemwahakosana khandi avevusi varya navenyanga vakasie omurembe nesimwavahusishia mumahua kenyu ta ao fiviyanga, mundu mulayi niyenya huteha ta nari omukhana sarulanga sa mbu yenyorere ta, atsitsanga mpaka avorere avevusi ve enyorere washiange niiparanga enyala, tsinganakani etsya vevusi vo nitsilachira otsye otehe, awo emarire endyo. Huri nde avandu, vatsitsanga nevahamira rwanyi, kata ohuteshyana <noise> ourirangaho sa mbu eyateshya ne ari naavana, newateshya nori naavana siwahareraho omuhasiwo yamanya ewenyu, eshia wafisa wenyu shiolenyanga muhasiwo uno humanya neshina, ewenyu kata mamawo nari omurema kata papa nari oufwana arie neewenyu sa, omuhasi owavukula urya wafuchirira yewe nende ovutinyu ovuri ewenyu vuria Mumanyie wenyu amanye amanye mbu wenyu vamenya varie handi yesi n mulala <noise> <hesitation> ingasivya khukhonya <noise> avevusi vao khuvera shali sa ngawamuteshia natonga nawe lano navolakho khuthia ingo shiyenya muthie ingo taa mbu nothia khukhola shina ingo, tawe avevusi vo valwana nawe nivakhukhusia hii niwulira uwanyorera mukhasi uno, kho omukhasi uyo niwakhamuteshia kenya avwe <hesitation> asi qa malako koo nende avevusi vao. Nisanasana ewe ove asi wa mako ewe musatha khomenye nende avevusi voo vahwe thikhavi nyanga yotukha nivakhulekhula mbulano menya vilai nilano omenyere muthi khavi thia vevusi voo khuli nende shindu shindi onyala khwevula omwana eruanyi <hesitation> khulanga mbwefwe indasimba. Olimukhasi ndio lakini ngokhunchendangakho pilika pilika thiefu thino wanyola kharembo wakhasukanamo mwana khevula akhali khokho taa. Omwana oyo yenyanga amanyivwe ango ano mbu n wa ango ano. Shikali mbu niwivule omwana wa indasimba shalitonga nga liyoni taa, yethe ango ano. Na yetha ango ano arie? Mwana oyo kenya yethe ango ano ukhuvurira musheria nende desturi yefu yeshiluhya. Shichira ne mwana we indasimba newe <hesitation> avana vo vari alwanyi ano, sonyala humasia omwana oyo overere sa nyina mwana omwana mbu leta uyo mtoto wangu tawe, mwana oyo shietsa aryo tawe handi nyina mwana omwana oyo shinumureranga tawe, omwana oyo arerungwa nende senjewe nomba nyakukhulu nivareranga, sanasana nyakukhulu niureranga omwana, huvera yewe lwevula indasimba, aundi watsia huteha aundi, sonyala handi hurula awatsia erya wachinga omwana oyo wetsa naye ta, kukhuwe niurera omwana oyo, onyala huchinga omwana oyo hwitsa sa huveka nihashirindana lakini nwahaveka nokaluhayo naho, naye imberi wooshiri hwitsa huveka mpaka <hesitation> olomalome nde samwana mwana nde avevusi vo msiani vepange siriwo syahuholanga vopasie avana vano manyasi nende imbusi mpaka vikasivwe, omwana natuha yoola nashiarya evyahurya asasivungwa nde avanyorerewo, niyahamala husasivwa nde vanyorerewo, nahorerwa mlukha kwenyehane huva huvekwa navekwa, naye vari vokhukona nivakona nivushya vavwao, nivakhamala vakhola oryo omwana yatsia alamenyayo alamenyayo huvera rilako eriri mbu omwana mpaka anunishie ave omwana omkari ounyala hurula hung'ina hakalushe eno, niyahamala ohuhola aryo nelano amenyayo huvera yamala hurerwa mvashye yopasivwa. Niyamala yopasua nano inyanga yatukha yetha handi dopakhusia taa mwana yo vsmukalusia sa anonilano yenthira muvashie ni lano athirira humenya. Kho lihua elo limalanga likhunyasia avandu vandi vaparanga sa niwivula omwana nomusukuna sa orio, tawe mpaka <hesitation> osasie mwana nashiri mtoro hamanishe mbu mwana oyo n we ango ao. Likhua lindin avandu vakhamira ruanyi, mundu niyateshia vulai nomanyire saa na mwana wanje yateshia kata aundi ihue <hesitation> mwaira wavumukhana lakini mukhana yali yathia ruanyi kata nokhupa isimu aundi shatira taa, nomba wundi natira nakhureva sa wenyere orie papa wenyashi? Tawe nyerere khuvashieshiaho, emanyire sa n inzala nikhunyasingia sathira okhupire isimu shivapareho vevusi vavu taa vosi vavalekha inyumai taweesie senyenya khuvola, mba avana ve sishiani soo nende mamawo vanyakha inawe vakhusomia nivakhusia wuwolera khu mukhana wa mundu nakhulola, ndenya ovae luhyali handi wesi mukhana wa vevusi voo vakhusomia vakhusiaria wa musiani uno yakhulolera handi wesi ovaye luhyali. Naye niwahalekha luhyali mukhana wakhala luhyali lwa vemusi voo, wahetha luhyali lua msathawo mukhula musatha <hesitation> papa wa musathawo nengina wa musathawo ngavevusiwo lano nivali mumakhono makhono kavu. Shichira ao niowuwo nihandi kata nokora ao niwoyavirua lano oli wangao. Vukula mamayo nende papayo ngavevusiyo vuwalekhelia. Olenya <hesitation> musathao nienya khuhola shindu nokana mbushakhonya vevusi vee tawe <hesitation> yeresia vevusi va musathawo luhyali luosi kata hushiraho ngawahayere avevusi vo <hesitation> vahwivula ewe mukhana. Nokholq orio thikhavi thienyu thia vevusi vano valavalehera thikhavi. Papa welia alakhua thikhavi wemukhana khandi papa wamusiani yalava vana thikhavi nimuesi thikhavi thino nithitha mulava nde vulamu vulai mulevula vana vethikhavi khandi sia mukasia silava mumakhono kho novulai vana va sishe shino mukalushe shinga vevusi venyu vari khunimwivulwa okhuvera avevusi venyu shivefuola taa nivava vefuola si mwakhakhurire mwasoma tawe lakini khuluokhuvera veima nivenyanga mbu luya lukhure vata vandi vachendanga shiekenye. Venyanga mbu vana vano vahule, lakini onyala mbu omwana yahahula yahareka avevusi, yevirire mbu avevusi vano veyima nivarindanga mbu omwana uno arihula aundi arivawaho eshindu lano vahamreka, lano mzee nonyola niyehale mungo yehalanga niyeunamira ngo oulevula ta ohuvera avana shivamrenganga tawe, eshindu esho shichiranga esye nourira vuvi mbu avana veshisha sino vachenjye maparo vaveho nga vasaavwe vari vamanye mbu tsihavi tsirulanga humwivusi, tsihavi sonyala hutola humwanda ta, kata nova namapesa kola kenga lakini mwivusi wo nariranga inyuma eyi tsihavi ovula, ni heri okone ori inzala lakini noyeendere mwivusi, omwivusi nahupa sa oryo wanje wahachira ndanyola syahuria sye inyanga embere wonjere enyanga eyo onyorere tsihavi, lakini mwivusi amanyire lala mbu oritsanga mapesa, mwisho wo humwesi ori ne mapesa, sokosanga mapesa ta, oyiranga omtoka kwa mapesa lakini notsya mu inzu yo mzee ama eshitari, mzee auma ovuriri, msee auma eshiohuria, mzee atsitsanga niyetira indama narira mana ewe ava ori netsihavi tawe,, ho hwikomba nori omwana omulayi niwevulwa papa wo yeyima, avevusi vo veyima hunohula vapaare, niwahavapara olanyola tsihavi tsyao nitsisunduha tsyosi. Handi walanyola nokusia liyanga kata nolineshindu oyasiesa <hesitation> niwithire ingo eno olalola vhasio wetha ukhukonya ukhushieshia withire ocherere, nihandi ovukulakho ishillingi ishirino bwana emanyirekho olithangakho eshirevhe we <hesitation> khola eshirevhe ee. Notukha novwao mufuko ko <hesitation> nuwula khumirimo kulithula wauka sonimanya mbu kwithule taa. Okhumera ngawetha ingo wafungula mfuko nowana navakhumoreranga mbu omukhono kwanire nikupokeanga. Ngawana kwalanyola khushira ngawanire. Nokholorio nonyola mbu onyore thikhavi thinyingi. Nenyola vandu vakhola milimo <hesitation> shivahonya vandu ta vachere mungo vamanana. Kata nolenga mundu shuamina yalimuholi wemirimo ta okhuvera yalolanga walilire ayerere, nilano yatonga ario. Ataingo eno wiyetha khurera shindu aumao okhuvera shiahola phindu phikira vandu vamchama tawe. Lakini nolimlai <noise> phungula mfuko niwithire ingo yeresiaho avandu vathama khuliakho phindu novayakho novayakho novayakho nothuhana novwao mfuko walanyola kwithule kata promotion khukasi welethukhana nonyore. Nokhushira nindenya khumala mbu, avana vaisaino niwenya khuteshia, nuwenya ove nende inthu indai. Wipanje niwahepanga ovorere avevusi ndenya hufuna endii. Ore avevusi vao msystem. Mana niwahavara msytem valakhureva marevo, marevo ako novhura, walava ofaule lakini notola humwanda nishichiranga avundu vanthi vava nende <hesitation> ovutinyu khuvera yanyola muhana humwanda handi n vakosa valalekhananirasa muhwanda nonyola mundu ateshie narungula narungula narungula narungula khuvera siyali nende ingira ya khunyola mukhasi ta. Nava niyani nende injira ya khunyola mukhasi yehenyere avevusi, na vevusi vamwa injira nonyola inthu eyo inthia vilai. He vandu vaisaino vakalushe nga vandu vali va khale ndenya mukhana enthia hufulani wemanyire, yalahavira mukhana mulai nendeshia. Lakini mbu emwene weyaulile mbu mundu sanjaulila ta, walanyola <hesitation> oluhwi luolenyere lulunikho hulanganga luhwi lulikho vhuvhukha. Yani <hesitation> omanire hulura muthindi novoere. Nano nokinga humurue oluhwi olo ovukhuva vuvere hulia lulala, vusalanire khuthihwi thino thiosi, nosukune thihwi nomba vhuhala vuno nothia ingo. Kho vana vaisaino vekalukhasie vamanye mbu <hesitation> ovumenyi vya sisa sino. Oviere hulondohana nende vhuamusi vhuovi vuvi. Shivauriranga eshindu munthira iliyavwene tawe. Bora yalola lirinda nalola enyolele naye lirinda lialola ilongi enyolele nalo <hesitation> ewe ofisire shindu mukwaya, mundu samanyire tawe, ula munthu mbwofwalula inguvo, hane mundu averenge nende sidonda, wakhamulova nowanyire huitha munthu waye shomulova ta. Kho nivulai ocheke mundu kabla ya humenya naye. Niwahamala humunyola nano nomenya naye, matatizo kavulao. Mumenyere vilai handi nimwivula vandu handi vandu avo vavasa vandu valai. Lakini weyaulira sa mbu khuvera nyorere, onyore luhwi luao luvukha lulikhu khuluma mbaka wasukuna ata thihwi sithula umaika watekhera tawe. Olo n lukata luamborere, orio mno.